Fulla feŋirte, a hoccan poonti mbaɗa e leggal, ni woni tampa, piya e dow poonti he haa naata nder. Ko doole fulla ka naatnata poonti o e nder leggal ngal.